Boira, boira ira tatagi narayesime taroka'i naso tei. nafisakai tei, boluk tawein frafas boluk. Tei minarongara lakira, ikeuku nafotlakamo turaboi abata. Boi abata minaroka manciara lakira alea nafalaru narikat. Nafalaru narikat fagasaimo tutua naroka nakaratkum, hambaksiram'e doke bole capak-capakum walo. I'ira minasingerukni'ma caira alea kolan nugu nasibuku to kiwal masikita loka mo. Nugu babotaksa ira dodansa natagirayesi, reina naparesa nitompat'a fitauka isampe rei nekunbua ditompat fitauka, isampe rei nekunbua ditompat fitau lomin'a Boira kusarsa nasaka'i bualomin, nakaini panggalani ketu ni'u ababis loka. Nugu babotak'a nama naburai jat'te, nawali nama takutni tura walo. Namau buanalaiti jat'te, relau nai tei nugu botak'e nawali. Nawali fanoratu matakira' loka, nafuris natagi namulila, isampela wanura nafakawaini wawina ranai. Nakub minleana nitompat fitau kira'i rekau jadi'e niutukori'ra loka. Boira kusarsa nasakai bualomin'le mekunbolak' niniutan. panggala, fudisasa nai'tei ababi loka. Leguknu magei minlean. tawe magei won. Alea tatagirei tapalenini'a tompat fitau kira nai jadi fifinfua, akutokonrei kau lamino langusingat paskali. Tawei nagafin woun loka le tafitauk woun bualoka. Tafitau letatanak nini panggala fudiisik naya tabail ninipis natafas nininasu, tifasa tei. Mitei loka ira taifas tuda manla woun. Boiwa memang'a ingatang'a nawe haremo cukup-cukup boira memang ira ipalekat tuku. Fakasawo mosi takilari'tei, tawei latila supaya bisa bolu nasumbua nini'a tana lominia walo. toko-tokon'a fandiwewa mea minggu satu minggu roti tei'la ira nini manari kau nai tei loka. Sabab iwanini'a mana iwa datongka-tongka kita supaya <hesitation> tawei nini hidup tura. Mekalu'a iwa lakira. Tawei mana sasa jat'te loka. Tafase'a mahun dia kofirtila'le tawei sireda pele manikafua tei. Akutokon nai lamino nagususa barsi'a loka mo, sbaba'a maniwa'le maresan nini'a tinauk-tinaukiwa nabisanau nana kitewa, bisa nawei boluk'a tafas mana nai'a mancia walo. keale'me tabilpis tila musti'a tafaswo, kalu funtatauk fandiwa lakiwa aman la'itu. Mo'le boi'te laiwa norinkaruk inin tanaraiwa, le'mana fakawai mahun sinai'le tatolong kita nai'a bisa de pe'lia dawei'a latela rikau supaya boluk boi nanasum bua walo.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 Kenara natagi namuli loka, tagi namuli le'a roti'a niminle'a nafun'a dawei dia <hesitation> tinaukisika gawefin loka mo. Kena ranakuk nai'a minleana nai'a minleana ninimani'a kita roti'a tawei jat'te. Tamuli laufua'le tabail jalan, tabail'a niniseng sa tei roti'te la nai kaweniarfanas'te tarakani'ni bubur tela'tei netaforua sa roti tu nai'a. Dawaitlea tawei nini'a tinauk iwasi gafin-finfua tei, boi rurusi sigir bahala iwarikin' nikarjara cuma nai'a dawe mancia dia mana fitauk manarikina nanancur mo, manawoun tei loka. Cuma ikasai mo, ikasasai nasusum bua mancia ditanalomin mana benumha lantagi tarus loka baba. Mega bebei fandiwa tama ira to Dongpu soi ira leka'le kujaga kau nifaga sete fagasa kuroga katemana tei tapi kurogaka tei ira alea musti kufalaru turikat sosora la mo. misosora jat'te cuma turikat tukulelaka tukupedara mo, natawounti loka cuma kauksainwo. Warat cuma nini hambar ka garan'le kira nancur mancia ditempat fitauk mana loka. Tafitaut kita jat'te loka taweni'ni hidup gafifinmo jat'te walo. Naratan cuma nagaganggu manciara mo, benura natagi loka baba. Alea mika'ka garan'te jat'te kujagakan'e mara'ra, mara'ra jat'te garan'a fagasete fagasa, alea musti luwunumua iluluma nabagutuk'a sebi watanum'a mat'awara.